Yukuu yukuchaneyo nanduu ye'e onré kakunru enduntuyu njeruu kutana, yuku chanuyu chinanduu njuganbilia onro onré kuan kunru kue, kayi kutu ndanru konró te anda takiya'a ndakachungu nanda nduu, nda ndakayungua konro onre ka'a nguru ne kuenta eucalito chi kindi konró nava'a, navaru konro té takan yuku naduu ye'e oré kau kue kayii.